Nánanté tɨ ita nánantée tɨ komidá tɨ nanantée tɨ chi uga ii ntánaa tɨ o te ñāꞌá ne ñá kui kɨ̄ní taꞌne tɨ ɨn vithi kɨtɨ kaíka ña ikaxeku tɨ ne kaitɨ viꞌi ne kuni ngutína kɨ́tɨ á kuni ngutína kɨtɨ pero ci vá ci listú tɨ i kuée a tɨ́ ñuꞌtu ne íkuitɨ skapar ikuitɨ saparkakūnku tɨ kakūnkutɨ ntácáku tɨ ci ntákūnku tɨ.